Nonde mai do numtina am lisal hako. be tutawal lesdi am. mi yidi hala nonde mai ngam do mari nafu ha am. kala haako fu dum nonde mai on tutawal lesdi am fu kanjum on nonde mai. ngam mai nonde mai do mari daraja masin ha am.